هلا والله، إذا تبي تستيجظ مبكر حاول تتعود على النوم بدري، خليك بعيد عن الشاشات جبل النوم، وخلي عندك روتين يساعدك ترتاح وتنام بعمج، حط المنبه بعيد عن السرير عشان تجوم، وكافي نفسك فطور لذيذ عشان تحس بالحماس، مع الوجت بتتحسن الأمور إن شاء الله.